गं रिंगतोक कि लीआंगू बोदी खास कोनेच तोई । निगू दोस्ती अंग जीवनऊ बोदी महत्व दू। आंगू लगेच कि हमने एक दूसरे रंग बहुत सारे अच्छे पल बिताए हैं ऐ ग उम्मीद लानतोक कि नी आगे भी होनेसइ पल बितयाते। कि आगू सबसे खास कोनेच तोई।